﻿Kua tembiporu jae ipiau rupi añae oyekuava jaeko tarjeta de credito jei supeva, kuareta o äpo yaiporu vaera, oimeta guinoi mopeti chip jare oimeta ñogjuinoi, guinoi yande dato reta, apata jaereta yande kuata yandeko yande mbaeva, jare jukurai oimetavi yande ñanoi, mopeti codigo, numero jare jokua tande puere vaeravi <hesitation> yaiporu oipota rupi